Ny fado da karazana mozika nentim-paharaza a Portogaly any Matetiky mifandray amin'ny lohahevitsy ny havizana sy ny fahatsiarova e io Ny fampisehoa da atao amin'ny trano fampisakafoana keikely ka maneho ny fahamendrea ara-kolotsay portogaly